د ډایناسورانو له زرو څخه ډیر ساینسي نومول شوي ډولونه شتون لري، او دا شمیر د نویو کشفونو سره مخ په زیاتیدو دی. که څه هم زه دلته ټول لیست نشم کولی، زه کولی شم د مختلفو کټګوریو په اوږدو کې د پیژندل شویو ډولونو پراخه ډولون - ډولونه نوموم: ټیرانوسورس ریکس. ویلوسیراپټر الوسورس سپینوسورس کارنوټورس